पतलूनों के जोड़ ने प्रेस करवा हारू सबा हु पहले प्रेस चाहिजे बन्नरे बाद में बिजली जोइजै। प्रेस ने लाइट हु जोड़ पड़ी वा गरम हु जावै ज्ञां पटलून माथे फेरनी पाछे पानी रा छींटा देवना ताकि वां माथू साळ मिट जावै। जिकी ज्यादा पतली पटलून हवे वाना पर ज्यादा प्रेस नी फेरनी जोइजै नी तो वा बल जाई।